Newziland sagale ishian ghudion sagale woniathi yedhen sagale fonn holathi dhub thadhibinen ishinen sagale inamaa akaa america suun akhan nyati eee mayedhen khurtummiaf iyo chipsia aaa khumaraa yedheni white bethinen hinyathi pownen hinyathi iyoo mkate tokinen irowen yedheni hinyathi khurtummi tokinen blaf ostias sunen unum nyati